اعتجد انه لا يعني ما راح تكون <hesitation> للالات متل هيكي مشاعر لانه المشاعر مانا جزء من <hesitation> من الافكار يعني يعني العقل بيفكر والقلب يستطيع ان يشعر بس بعتجد انه متل هيك تطور او متل هيك شعور صعب جدا انه نحاول نعمله بالبرمجة.